מענטשן זאגן אז ס'דא אסאך זאכן וואס מ'קען עסן צו מאכן בעסער די זע-קראפט ווי צום ביישפיל רויע רויטע פעפפערס אדער מייערן, אייער אדער אסאך אנדערע <hesitation> זאכן אבער געווענטליך, סתם פון די עסן, באקומט מען גענוג פון די מינעראלן וואס ליגן אין עס.